Ja, ik vind het wel belangrijk om vriendelijk te zijn. In zoverre: We hebben allemaal toch maar een beperkte hoeveelheid energie. Het is beter om er voor te zorgen dat we elkaars energie zo veel mogelijk <hesitation> bewaken tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen.